Re ngud niba' naka' ndraxa', limona', trasna', chele marakuya', nzo ngud nchole man'g, re mandarina' re jwa'na nchan, este <hesitation> jwa'na mas ni gabna' naya nzora' xanak chele tuna', nak re jwa'na najey', jwu' menana' jwa menana', tayal este lyaba' aka' te' jwu'men, jwa'na komen azuka yek nei, ak nazii, iz che men na ndienta' jwa'y tata' gab men ley ak nit nal wemen yoi len ye' na nda men zyn palad ndamen, na goney poo naxtemen jwue'mena', jwa'na jwi'n jwu' mena' nuy romeda' nuy xabmey toz kuamen jwa'n jwu'men lo yeba' olo choo ndoza' iz chokuan ndyak' kamen jwa'na tayal jwu'mena.